देखो सा हुकूम अपन पासपोर्ट हवा जाका रा अलग अलग उद्देश्य हवा हा कणी मानवक बिन उपयोग विदेश रै यात्रा वास्ते कर आ करा हा। अनो कम्म बुत कोइ पुलिस केस हवा तो बे काम आ आवा हा पासपोर्ट नु मानक इक दस से दूआरा दस आ जा सका हा। अना मान आप रा आइडी कार्ड वास्ते बे काम लिया करा हवा।